أتمنى لو كنت أتكلم الأنجليزي بطلاقة لأنها لغة عالمية. فتحت لي أبواب كثيرة في الحياة سواء للعمل او السفر أو التواصل مع الناس. من ثقافات مختلفة. الأنجليزي يتيح لي الوصول لمعلومات وموارد أكثر. كمان يساعدك مع التكنولوجيا الحديثة بكل سهولة ومرونة. هذه اللغة المفضلة بالنسبة لي.